والله أعتجد إنى أفظل الجدرة على الإنتجال الفورى، السبب هو أن التنجل الفورى يمنحنى حرية هايلة في التنجل لإى مكان في العالم بسرعة فايجة، وهذا يختصر الوجت بشكل كبير ويجعل الحياة أسهل وأكثر مرونة، أجدر أزور أماكن بعيدة أو أكون مع العائلة والأصدجاء في لحظات مهمة بدون الحاجة للإنتظار الطويل أو التخطيط المكثف للسفر وهذا شيء وايد حلو.